افضل اني اعيش بعالم ما بينو جريمة لان الجريمة برايي تكون يعني احداثا اكثغ من او ضررا اكثغ من الكوارث الطبيعية يعني بالنتيجة الكوارث الطبيعية ما تصيغ دائما وما تصيغ يعني كثيغا فبرايي الجريمة اكثغ فلو شلنا الجرائم غاح نعيش مرتاحين اكثغ